kaya indika milata mio nami andaro buranfa. E, fernam kama, fernam man, fernam man burtum ama toa andaro lo hedia ehipat, gala ehipat himbe wadan haba haba, himbe dhiw nante masin. Na toa rogok domo rohare kadi. E, indika milata mi andaro.